O make up, che niatri à Zena ô ciammemmo o trucco, l'emmo sempre ciammou coscì, e solo e zoene oua comensan à ciammâlo make up, eben insomma, o serve à fâte ciù bella, ò a-o manco à dâte l'idea de ëse ciù bella. O l'aggiutta l'autostimma, o calma e inseguesse.